Makaiti pina mue ho si pakiyani ho sederhana mo a si pake kabaya me ite'e sa'ate de ho ma pakeyani ho modereni'i moderan a masuku o akuse ma kupane ma'ita moa kupane ma'ita na akuse akalia kaliana asuku kupane asuku kupane wa apale pakeyane ho ho'i i lepai pakeyane ula sea dei ma'ita modele ho ma'ita moa modeloho o kena moi'i ma'ita me harga ho mo'ile ma ali mua na akuse akalia keliana a suku kupane pai lapites sa edou hoho moderen ne mua moderen na a pakai ho selua ho i na mo'i akuse momana wa ika de atuk ka kalian na sepu ak atae jua aha ipeli hai peli mo sae sakena asuku mulapiteki Lapiteke uwea puwea duwe a a buanae mu matuasi mu panali akusi sepumi mi kaliya mikali ya na mi pa emi ho homo ha mi usaha u u umi mihono mi kupane ma'ita ma'ita na mi pale pakiyaleke pakiyanekena mita'i mita'i me usuk tilea mitai ma'usu wada perempuan ne metain mi hono sae saho umipaka yai mitai mi louk da wesek ka wesek ka ke mitai pakiyani hoho'e mihasomi mo pai sepue ehoho'e moa mo'ole pai penamui ho kasihane sai sa ke mo hede dawese masilu tamata tamata ma'ita ke si pakiyane ho gaga gaga eh